खाना पकाने के तरीकों से खाने का पोषण बदल्दो छ। जन की, उबाल्दो मा कुछ विटामिन पानी मा चली जांदन, ज्यादातर विटामिन सी और बी समूह। भूज्जण-तलण मा तेल बढ़ि जांदो, जो कि कैलोरी बढ़ौंदो। भाप मा पकायू या हल्को भूज्जूं पोषण बचय की रखदु छ।